Uun kua jenya kue kayi jan jeya kekayi jeya kuani ijeña kuenta tavii nixuu, kuenta aceite valsamo chixhuxe ndaixu chinake ña jani onre nakeña jani ndejeña kue kani ján, ndavaxu kuenta xu yuku inani vapurut jan chi hi kute kua kayii kua kute takuan dini ngute naka ye'e yangan ye'e koi ko'o yuku ján kua ngyeña tuu kua, yinjuni kuxula ya'a pechui kuxu yati kuixi laxu chinduva'í tikue kayijan chejanijan chi kutula aceite, xhei xhinande lajani kundeña taka takajiniña kue kayijan kua kuu refriado ján iin ya'a chi kadavixu kuenta vapurut chindakudixi chinati ndavidi nrute ndavixu hi nadandeña kada ko'o resfriado meni iñi kunitanaxu onré kuu resfriado ndaixujan kundani xukada tatanixi.